Arep íme ava nními ke-ren. îbinnewe banga arep-íme îchop-íchopbor. awah mme amig mme du-du îchi-ke ídid. euugama mme mmorm ími. îgama ími. igama ími umad ugo agume aua wan oven anegemme enh ímari nigtwang ishíbíbe anime ah gub mani anibebe nna ke ame duck. abe kebbe abe ame afu abe aguwa manni nna. aba kaku ishini ebini kube abe good areremme abe good avene mmaˈren afener auu aneme ke rem. îgwu îdanghe ke ouum aka aguro emma ayebe. aguroˈemma ayeba ago abe aje oyinna. abe ovovod aje ntack imme the way wor agam anuckˈbeh. anuck mme nne abe wuno ouuvurud aje anuck mbe abbe cate edunor-edunnor abe akate edornor-edornor îgaha atte abe ouuvude annuck eenh abe ouu uuru aje. abe jeˈme obîo obîo obîo kubor abe áje aj́e. aka ashide a bah dop mma agigere afennema ren aua nura ke mpeng bu a kuna mme awor. manni íre abe gumorna agua. manni. kebbe asay bebeh manni je abbe agua. mme bíbi mmusu mmame îbibi a be arem utu nne onor